Azafady arô ra kôa ka hoe magnantso amin'ny andro akeo fa de tsy zany alay fa seka ampialaza amndreo fogna alay Zao Io fa de tsy mandeha si alay i ranoko akato efa roy andro alay zegny Zao akato tsitsy rano si. Ka magnegna andreo mavesatra mba iaragno vahaolagna fade mijaly arô ze akato azafady indrindra ara.